Bueno x̱i'k nak mak mak lë'kga xie'na man x̱i'k nak xwiy man bixuan man, lë' xkodz man xni lë' man zi'd zi'd gaguma c̲h̲i'lna man, bero x̱i'k nak ma'l or gwiyma lo ma'l lë' miedo yu lë' xc̲h̲o'nla ma'lga sia xiungëts ma'l porke nan ma'l kreo ke be le gët man lox xc̲h̲o'n man.